केनिया! उदेन्त आफ्रीकेंत आशिल्लो देशा केनियाची गीरेस्ता। आनी तारेकावरा तारेचो संस्कृताय आसा, जी ताच्या जया्तया वंशिका गातांचे। भाषांचे आनी परम्परांचे प्रतीबिम्बित करतात। परम्परा। मासाई संस्कृताय मासाई लोक हो अर्दा भटक्या वंशिका गत आसुन ताची खासहेली संस्कृताय। परम्परीका कपडे आनी बांगरा हांचे खातीर वलाखतात। किकुयू परम्पर किकुयू लोक हो केनियंतलो सगळ्यांतलो वाढलो वंशजा गत। आसुन तातून्ता काणायो सांगपाची, वाजप आनी नाचा हांची गीरेस्ता परम्परा आसा। आनी निमाणे स्वाहिली संस्कृताय स्वाहिली लोक हो दर्यादेगेलो वंशिका गत आसुन ताची भाष, संगीत। जेवण हांचो अस्पाव आशिल्ल्या गीरेस्ता संस्कृतिका दयाजाखातीर वलाखतात।